أتمنى لو إنى أقدر أجرا أفكار الناس، أعرف كيف يفكرون، أيش يدور فبالهم كيف ينظروا ل وأيش النظرة اللى ينظروا لى فيها، أتمنى والله لو عندى هذى ال-هذى القدرة عشان أعرف كل واحد أيش يتمنالى أيش ما يتمنالى، <hesitation> هل مثلا يحبنى ما يحبنى يدعى أنه يحبنى <hesitation> ودى لو يكون عندى هذه ال-المهارة.